<noise> ס'איז דא א געוויסע זאך וואס איז געמאכט אדער מיט האלץ אדער מיט שטיין וואס מ'קען ארויפלייגן אויף דעם <hesitation> הייסע זאכן נמשל מ'נע- וואל אראפנעמען א טאפ פון די פייער וואס איז זייער הייס מ'וויל עפעס אינטערלייגן קען מען עס אינטערלייגן, אדער אויב מ'וויל טרינקן א הייסע טרינקן קען מען האלטן די טרינקן אויף עס ווען מ'לייגט אראפ די טרינקן אויף די טיש. <noise>